Ndreto aby ñy karazany ñy menaky bakaminy ñy raha mitiry noho ñy maha samy hafa azy: -Misy ñy menaky voanio. ampiasà aminy ñy hi vatan-teña noho ñy volo. -Manahaky anizay ñy menaky ôlivy. ampiasà aminy ñy ketriky manahaky ñy salady. noho ñy sakafo tsy endazy. -Misy koa ñy menaky sôzà. ampiasà aminy ñy ketrike samby karazany.